Kedadamazhigila ko bau nidigiti a jarabna damazhigil kud divakay, tou in yanayan adziganin mavakaya nudana, kaya sagalar delgaghna, sansagat daghua tou sansaga deviga gava tsaundath sasaman, sansaga dishig kena tsaundath kiskai dama viga jaghvada, tsaundath nai sai sama haya gwaza dala sagalar kena tou davala sagalarina, in si naya tou mut dama yarwa dama yarwa muda, sagalamda kum ihkird numda ma dulamda bazkisikimd si sama huda gwazina, kaba kum thikna kemot, thigithamdkina numd kemotna kaba vuuuu moten sagat dekimda, tsugwamda ma aski-uba, tsugwi tsugwamda nimd ma askira-uba kemotna, mahalakwah thaba muta yarwa muta yarwa na uud ihkirda nuda awaramuda, tou mahalakwah thaba gi, numd dama mooten thaba, digum kiskumd dama mutna ba ghala damazhigil ma tsug kumda tsug damazhigil ba lapi ma yarwa awaramumda mahalakwaha, kum sagata, kum sagata, kum sagata, kum sasa sama tighala biu baga bag ninn. Ninn magariba, tou kum sasa kum sasama biu teghaya gad vak sojaha, ghackumda nud director ghacgi ghacamda numda, ama mire amuda, kumd tsum kimma sagat ma huda gwaza amnumd ama sagat ma huda gwaza awara mud ana waramnumda har hidavan hidig dula da dama biu, wurkimdant nud kedulan tou hinminumd ma biu vaka hinganan kawai sirga ba damazhigil hinamda dzigana jigwaug jigwagana ma tasha tou mahalakwaha mung nusina mblandunaya ndakwi dadadini ghirava bad salayana vakana, ka cig kiskimda kum baga kena fila vida, bagi bagamda kenafilavid dusna, tou mahalakwaha kimba ndzigana bativigh kezuguran davi kum hanarva hanarva kezugurna har wura ning har sarta karfi ihkirdina mavidina, tou mahalakwaha ka sagau kin direbanda langakumd lang sagau na, bagama bag kesalla bagama bag kesalla kiyamda ciga ufara awarama ki skimda, ai ana waramnimda baga bagam nimd kesalla kaba das kumd dama mut hadvant mut grimgagrim ba gabakidaya kumba sagala kimba sagala ya li ghacig ya li fanubayan ba ghackimda min nud baghackum da min nud ba ndaua ndava nud To har tsaundath skimdadi damazhigil dama yaru, kum ciga numd ma biuna karfi thubba de minti kilatar thubba, tou kumd kum si numd dama yaruna, karfi nimd sama yaruna mahalakwaha ku wara kaba gata vaka vaka dagala, kaya sansagala davak zhilar naya sartan aba kone konayan a zaranna tou mahalakwaha sansagala de takirda ha zhilar naya mahala kwaha tou ku digal batakwar nin dama haya nigerina, zugu zig kafana, hubgu hubug keyuwana amai kisagala kiskai detak ardan a zhilarna, tou mahalakwaha, tsugu tsugana naya, tou ai am zhilarina, sighalsigha hama ai sanalsig amaya iya awarama tou mahalakwaha ina maluma makarant nina, tou, ba ndzigana ba ndzigana nuda kusan kyill unkwaha cawabi ken kwaban a dziga kyillnin zhilarni, kaba, mung diginin bag nitir a biometrica a kwarkwakwar amnitira ka baga ci newahina, mahalakwaha kyill unkwaha ma zhilar cawa kwaba dziga kyilli, zir dzakwarin ci wan labag naya, ma hanaheg kedzakwarina, tou mahalakwaha inda vila kezhilarina kumda vuluwa da fum. Kuba zir leda puwa wattena ada sugu ghiravagha magha da dama yaru ghwaluaha awara mai kina inda vilar ke kwab kedadahineharna, kwana ma vuluvul kedzakna sa dediga zig sa hineha, a bagan negwamnati ketaimaku amuda, kai masigal dekai dama yaruna tapannai kithigha taimakuni har arthukwa zarhara, tou mahalakwaha tapannai nai ketakia ndukwahani ba ndzigan nud, maya neria ndzigani nighamdai numdi man mana ma yaruni, kwamtaka ba dum ba ma vighagh udana, kwa ghwada ba dum ba ma vighagh udana, li bagar taimako kuda ba dum ba mung mavakaya, tou kis kwan agha sagaw sig damvakaya agha dagarvaya kedada kisi sadai a tagar ba kodi kedadamazhigil, to banda kwagha thigaranin kudam ma kisana, dama amli taga, magha ba dada ghalga nin tsum agah me plawbiya agha ba ndzi gana duk digiti agha thigaranin kud mavakaya tsum to agha ba ndzigan ghiravagha awara mud thab, tou tihila thaba digiti a jarabna dadamazhigil kud devakaya ma hinkala yanayi har sasaman hingahana kwan kwana, idzigan nud kwankwana, thad kam arhubugan nudah ba veveya, mung thad mavakaya cigit tediga ziga. Cigit tethada yuwa, maba zirdiga nwudgina, munga, tou mung wan kekyalmudaha girgagir, vigyuda girgagira mung wana cinamtakira mung wana cinana thada tou mahalakwaha mung wan hina dewaya mung wana zakafa keyanayi adziganuda degshiga. tou ma dali mayinia agha fitirit ba guwa kara tekara ke zarha arda hubu zarha agha fitra kervisd mamhud, mung wan ga hing bou hing ihkir zarh dewaya, agha da fit keyiwa kara tikara a integana bisa babaruwa bisa dadaruwa amung kezarh agha da valtirda kezarh da cibtra hara kezarhna har sa sama hingahana a da sagaw nambalina a dagal dekis ba fekna daci shikena thirdi ci nuda, adaba damazhigil wan tagnena, mathad nuda, thadkam ming thad zir digiti ma mung ma bagua nusigina ma dadal yu ba fakka, zir amfaniyi teguha dadal yuwa, tou li agha dagal dama teghalina, a dagal bad gi thathawa, tou mung numtsiga mung nin agha dagal bad thathawa, banda baga ndar kezarhara am dada hineha, tou badagala nzigai ghwalvah kedagal da gatigiya, kegh uss thaba ma mung nidigiti agha lallabga lalabga nin agha vilgana. Tou ma ussi kwanin bagabag kemakarantna thab mamulgaru ba da mazhigil kwana zir ba mallumanciyan kwana dagal thab da tsagana makarant thaba ma diyavara diga kwaba dziga kyilana sugana kidigit devakaya da hineha amma adaba dadamazhigil wan tagnai na, ma dagalna mung thad mang vakaya, a sigiv dambalina kuwar tsum nighanai kethad mavakai ma huda yaruna awarana ta ba fida, aii ina tsamani ndakwani kuban gwamnatina ndziganudi mizha ngilna ba ghirava ndakwi ghubgan kethada mizahginl ketala gahana, tou mahalakwaha sigya dasagaw nambalia kwankwana dadal kekyalma hinehudaha. tou gwamnatin kuma bagabag ken ken sanavara talgahana ba veve mirvid mahudana tou mahalakwaha nin nigwamnatina amwa vilga nin vilga nin kezir tarawa, amwa vilga nin, kezir kwab bva amwa vilga nin kezir degzigna tagwana cigit tezir digzigna zir kathanahana, li digit thaba, har sarta ndzaganud makarant makarant ba gabaki daya na badum lidigit digit ma yaruna, dadamazhigil a fitirna titig damazhigil, ar taha kaf damud artaha ya penkaha ya kwasya ha badum nudah ar taha ya digitah damudin, tou ba govema borno ndakwi a mular mulg da mazhigil A mulara mul nedamazhigil dendzigan ma duni k-k-ke govena borno baga bag ken kesanvara talagah badum, bakva kwanin ndakwi ɓa ba thira talaghanin thab, kuma talagan nin thab ma ba dadakwanin mung sawari ma ghira sadai ɓaga adu ken kedada kwanin tuvukwan, tou ba mallumah ndakwi ar tagana ma wazi takia aduwan duga kedava li malmal teghir kuskurama ufara awaram nin nim malumah ar tagan ma wazia tou mabudani ɓagan kethir dekwan kidigit ba gabaki daya yanayi ndziganan me vilgathadi tou sede tagar goɗi ken ked adama zhigila. thada mung ba veve, bakuram kwana am kisa jawabiyam kwankwana thaba a mulkuru mulg thab dadamzhigil thaba. Kwana mung zir agha yiga yigna mung wan am kal. Mung wana kudur kiskigha, tou ba all ba gabadaya a mulkuru mulg dadamzhigil ba duma ma yanayi kwanin kidigita. dama ma kidagalna sai na dzuga zhigil na dzuga zhigil ba veve, me maludiya, me zarhiya me ghwalvahya. kuma ma yanayi ndzigan na sai kiyam ghala da mazhigil tihalakwaha a mulkiyamu mulg damazhigil decigab keghaya miama yaru thaba tehaya miamam nigeria thaba ba kap ba gabaki daya thaba, a mulkiya mulg yazhigila sidiv dadamazhigil karshe kwanin kedigit thaba mulkiya damazhigil devakaya